Magnampy an-tegna aminà fangalana raha hohanina zany a, ny fangalana ranony aminanzy a dia magnampy an-tegna zany amin'ny fagnompiana ananzy an dia sara zany i raha io atapy, misy atapy amin'ny masoandro, misy sasany dia atao an-dragno akeo foagna dia amin'ny tany azon-drivotra dia efa maigna izy avy akeo.